Dis few days I been going to different different area dem in ley community here I been to kumeh town in kumeh town dah ley place where ley devil dem big big people can go there to meet so we went there and aay wor nah easy becor one orda man from tappitta he and his boys dem working to ley gold mine there so every time ley man and his boys dem working with orda people dem there the devil can go there to ask for tax ask them to pay tax to government to his government so dis man- dis orda man nah from tappitta ley tin wer devil doing all ley time becor devil <hesitation> every body scarelor devil what ley devil doing to be asking for tax all ley time dah aay make ley man vex oh ley man went and drank liquor good drank kin juice dey real gana- gana ley man drank it he put brand over it, yeah, he put his ley empire on it Ley man wor charge nah ley man came after few minutes ehn still long ley devil came ley santa claus, he ask ley man dem to pay tax ley man say he tired paying tax nah when ley devil was walking towards him ley man went he hold ley santa claus head <hesitation> he take ley devil something from there he knack it down he burst all ley devil teeth dah nah small trouble dah day so I went to kumeh town from there I went to putu pennole camp and I went to lot of small small places even like zwedru and all, yeah.